اهم حاجة ممكن اتميز الولايات المتحدة الامريكية هي تبني حرية الرأي والتعبير، وان الناس متخجلش ان هي تعبر عن نفسها وعن رأيها. البعض عنديهم سطحيين لكن عنديهم شخصيات اجتماعية وودية قوية جدا. ومش بيترددوا ابدا ان هما يشيلو شخص غريب بمظهره. دي من اهم الحاجات اللي لفتت انتباهي في ثقافة الولايات المتحدة الامريكيي. دا برضه امم يعني بنلاحظ انه على مر العصور ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية بتتطور من خلال التاريخ والعطلات والرياضة والدين والمطبخ والشعر، وحاجات كاتير تاني بتميز الولايات المتحدة الأمريكيي.